Tëtä Brasilpe yaikuakatuko jokpe oyaporeta arete tuisavae guinoireta areteguasu javoi jokope opaete mbae oesaukareta jaeramiñovi ovairereta kapoveirape jare congadape esa kuareta oyapo oesauka vaera opaete tipo de danza oï jokopevae jaeramiñovi jaereta tanta omboete mopeti <hesitation> mbia jee Joaquin Jose Dasilva Javiervae kuaeko jae mopeti mbia <hesitation> omodefiende autonoia de mina jerais jei supe vae jaeñoma jaereta oyapo supe areteguasu kua tentape tanta joureta jaeko kumanda tembiu